Telo karazagny a menaka ampiasaiko rehefa zaho mahandro hanina: de misy pistasy pista- menaka vita am'pistasy ampiasaiko rehefa zaho andeha agnano frity ohatra hoe fritinà laoka, de menaka vita am'soja rehefa zaho hagnano ro ritra de mif- menaka vita <hesitation> am'tournesol zaho rehefa hagnano lasary rehefa hoe concombre.